طبعًا أحد الأوقات اللي شعرت فيها بالحظ الجيد كان عندما حصلت على فرصة للإلتحاق ببرنامج تدريبي مميز في مجال عملي <hesitation> تم اختياري، طبعًا قدمت بالصدفة ،وتم اختياري <hesitation> للقبول في دورة تدريبية <hesitation> تتبع لقناة <hesitation> روسيا اليوم ،و <hesitation> تساعد طبعا في التعلم ،والتطوير ، وتوسيع الشبكة الإجتماعية ،وتؤثر على مسيرتي بعد.